Mɛ'a nunɛ mɛ to baba'uwa ni kartiye nɛ bawe vero sebenicoro ma kalaban kalaban bu'u a han pantine mɛ to in wo un hayemu ho ba ɲubona um hayemu so un mi jisa buwo abe un cuzin na nɛ ma mɛya mi ho yoroso wa wo be cururu ma wɛ mu bɛrɛ mu'a benɛ un mi jisa buwa wo